मापफिता एक लचिली रेखनी होता है जेते लंबाई या दूरी मापी जात है। अइते मिलि मीटर, सेंटीमीटर, इंच फुट और दूरी मापी जात है। ए कपड़ा प्लास्टिक फाइबर गिलास या धातु से बनी होत है। एमा रेखिचिह्न चिन्ह होत ह इनका अंश और मुद्दे निशान होत हैं। एँते लंबी दूरी आसानी से मापी जात है जिका उपयोग मापना संभव हुई जात है।